Maa ngwu amma nimsawu, ko mye ndok nim maa hui kina guda mwopsi ngwu pan ko ti kwa ngwa tak ta e- be- e parin ciki yilangmal nim maa panghawu ko bak hawu. Hinbi ti kwa maa pang, hin mang adini ye, ma'ana hapi bauta pina bapiye, kei dang gimyese, hi mang <hesitation> map ki ye, mwopsi ga pangwu hinbi pungnhngha. To am pangu hi map pyok bap mapba wu, fwang tangwa fwangha pangu maa boh a littapi e pi- ibadawu. Bapi bautan bapiyu. Kigu kuma pan ko mye pi la'akari min a iri gwa pang kab ti kwa khin nyimgwa kin mwopsi gwawu eh pasali maas pang

Amma ghin guk pi la'akari mina al'uma yanagha mapi lura mina, ghi kwa hipi kwaii pina namangnyinu, toh, ayegwawu pyok bak maa pang pan ghi laghai. Pan ko mye bak maa pang laghai. Panguna ta bak maa ni shoko tin tul mang zatin iyai mang zawu. Toh pangwa mi ta pi karkata pi ta zwap hankaliga, e yanghas pyokgha a zwap ni pi pyok bak pang punung, tin dullu, <hesitation> gya ghas gu kaamohin mi keisin nyim mi tom tarewu mi kwana ni ko ti lwoghon yii zin. Min shena ko maasa hin <hesitation> hin pungnungha hin punghnungha ko ngwa ni hali ga, dabi'a gha, pung laghai ma wato, nyandeiyongha kin jama'a punghlahai yu, ta bang nde pung nungh maa. Pnngnung maa kuma gi <hesitation> gi kaaka ghom ghi panghom mishe min ko pungnungh maa ma koni mwog'or. Ko kuma ko yanda gwu ga sam hawu ko bapima ko ta sama pen. Dong haka <noise> ko gin nim pungnungh maahu ko bapi ma ta sam pungnungh kipanghu ko ta pi ‘iya yok maa pang. Ajali ga, tomyiya dangha milom kapin ga. Amma ko ghin nim paha maa amma ko himang <hesitation> tulung khin jama'a pungnughawu, ko bapi ko ta yok yii nan piya. ko gya bwal zheyong yei bwala mangza har gi pi gani guda na. Don awana kunangwu, e irim dabi'u ngwa pungnungwawu, pan ko mi dok bak maahu ti kwan nungha. Kang ta kwagu, koni jama'a a kwanang ko mi zagha kawai laghai. Ta ti bak e zagh pang a kaama, ti pi pata ti kukki zagh pang a khin kwala. Dama byer kawai yu, tin map <hesitation> pungnung luwalah, kwala mbi pangnungh wu tin mapi kwala bung lagghai yu tin map. Pang pahar kwal ti bak zhinya ngu na ta pinung a kwalpang bapi muktini wu, kwalpang hi yu'gha pungnungha, pang tang gyak'gha. Kab pungnung mye a she, kwala bung laghai yu toh, ko ti dang ti nyan dei a she mi matsayi ga, tin nyuk a khin kwalu hankali ga aa togh. <noise> dong haka am tak shawara a wana, megu bapi ti tak hin jama'a, keiyongnwu mi map ko min mang gaan bilomohin. Ka pin ghe kwana ti ana bak pangnwu hei tipi <hesitation> gaan susai kaya ga pang tula pungnungha. Domin min gwa pungnung keiyu maa yok pang kwalpang pungnungha. Amma keigah bung kwalak pung laghaiyu, ngwa a yara nyim kwal ga kuk'gh kwasang bii waa, waa ngu bisohin kwahu kpab har moi. Ni sakamako wan? Ni sakamako gi manohingu mi nimhinu mi kum dadi təmong nangzin laghai. Kwalgu kuma kwasang bii, bi dade ye min təma nawu kwalpang a tul pahar kwal alaak kei kigu, allaak kei wukyai pungnungha har yaara waa kwalpang maa ya mi iyena. kigu fwangma mi tak kwonong pii wu, maa keiyong wu <hesitation> wukyai wakei. Amma <noise> ba kaiyom mi fwang ni tak kwonong api wu kyai byet. Wa ko dong ko mi kei hin kwal, ko maa tok a e kaan kwal, ma'a nim waa mi kei wukyaya zin ko kwalohin ilangha. Amma 'a zhal hin zhala ko ti kei byer pangwu ni maa ghei ta. To maa bung laghaiyu tomong kei a bilom nangha mang tə mong kei a bilom pangha hu nimngwa bi bwallangha? Ai təmong kei a ghitol nangha bwal fwang təmong kei fwangha a ghitol pangha. Toh nang bung laghai, kwande pang bunghu ti nongu ta shawu, alak piit ti kei panghe? Da yike min maba, maa bi mang tuk ha shipei pungnungha, ki hin bi dela'a shinung. Maa bi mang tuk maa bak ha ni iyal. Sabo mang keigu kin bidelahu təmpang iyalawu. Atse halaiya gu hiri bi nang nyinu keigu ma hi keita ti pi ragu mang nyin ti sha nuna hu ha ta sha kipang. nungwa yaar ni zhe, ni 'am shenong ko toh, ghi baba ghom, maa gu bapi takhin wukyai wakeiyu, mifak kwonok pi khiyak wakei pang. Mipi ra mi pi <hesitation> təmongha kin pi she təmong pungnungha. Ngwu ah tak dama pungnung kwala nghe samari ti kwana kei byet ti a ti bak'ghawu sanan tin a ngha tin bag'hawu aa da kei pungnungki da. Dung yegu hipi rayuhi pi rayuwa niye pungnung yei. Am saam ko bakeiyom kwa kin pishe gwa niki buughu hi tok pi yei nar yʊ wukyaiyu, shok'gha a tok na ma, aa tok nama? A tong punungha amma kunghkuk'ghahu a tak sha'awa shinung ta'gha 'alak tak sha'awa shinung awan, a lak tak bei e pari murna shinung sabu manggin keigu hindok a kwal khiyaagh kwa lu, toh mye nimha wu ta kum dadi təmong kuma. Anna khiri ki gu ore a bwala, a ye magu mi kuk irim waa gwawu. Amma magu mi kukni irin <hesitation> ki buuk gu a pi ye nar yei toh khiri ga punglaghai yu, ga kwaha nde kwanang ga nimhi wu <hesitation> aure pang alak bwalang yuk lyena. Nyim maas ko nyim kei, ga kugh ko hi pi mani mwopsi, dauni. Toh mbi ha kei ti wukyai nyimnyim hin waara a kwalbu hi lyei ai. Kuma hi iye wukayahi. Ayegwa mi am tak shawara ni iyaye, eh ghi panghom, <noise> mi tak hankali gohin kwonogha api ke wukyai wakei mi təm myesa. Domin min ghei ti gimye. Ni panghom, kaka ghom anna bi adam kei zur bapi kadei ni ti tul kya byerra, amma tang mye kab'a kaa ngwa kabu ta tul ni shok maa. Maa gheta, fwang kenong kei byer. Toh de maa bung laghaiyu toh, keiga hi kei iyak'gwu tima ti kuk damuwa ye. <noise> ta ka gwa, aye e kaya twomong ko kuma kaya tullung, ki nyang shok, <noise> kukwai ko maa, hapi bukata nbi kei byer nang kaya nyimu ma saam ko maa mang kaya guda kphab. Mbi kei byer nang kpabu maa hi mang moi Kaya twomong mi lak babbang was mang byer ko nyim, nyim ko dangha dai dei a'a domin sin nima saam <hesitation> tongki, daga min wuyaagha har mi dangnangha ma pi rayuwa ni kin <hesitation> ma tom pishe gwa kin tongki, ayegwa.